القدرة على شفاء الناس. يعني بتشفي الناس هادي حاجة هادي كبيرة يعني، كيما يقولو الصحة تاج على رؤوس الاصحاء. فلهذا يعني بدك تشفي حد يعني عنده مشكلة فصحته او اللي عنده مشكلة في عيونه واللي عنده مشكلة حاجة تانية، فهادي حاجة مهمة جدا جدا يعني تفيد البشرية.